मुलुक् नि मकसे दोरोदन्ग् ग्रि गु दु फुर मम जैको नुन्ग् <hesitation> थन्ग् नज्नु सुबुरुन् हुयु। नज्नु थकै मुलिकिनि मकसे दोरोन्गि रिअ गु दु फुर <hesitation> बेअ हुनु जबै। तिरमिसु, इतलि। भच्लव, गेजिर्सन्द। सुरेस्, स्पैन्। मसि, जपन्। ग्रॆस्, फ्रन्चे। देल्स्, देस्, लेस्। अर्गेन्तिन। पेस्तेल् दे नतो, <hesitation> पोर्तुगल्। गुलब्जमुन्, भ्हरत्। पव्लोव्, औस्त्रलिअ, नेव् जेअलन्द्। अर बेअ गु दु फुर नगिर्नु थकै गु बदित् थम्नै अरो रु फुर थन्ग्ल नुन्ग् गुलैब मेनु जकिसयो।